دراسة الأدب مهمة, لأنها توسع الأفق, وتخليك تفهم ثقافات وأفكار الغير عشان تقدر تناقشهم في ثقافاتهم, أو مثلاً تدخل معاهم بمناظرات أو هيك, <hesitation> تجدر تعبر عن نفسك بشكل أفضل, وتزيد من مخزونك الفكري كمان يعني, وبالإضافة لكثير من المهارات الإجتماعية.